زه به خپل بکس چک کړم چې کتابونه، کاپۍ او قلمونه پکې وي. د غرمې د خوړلو لپاره به یو څه خوراکي شیان یوسم. د اوبو بوتل او ښوونځي کارت هم له ما سره وي. زه به یونیفورم واغوندم او وخت ته به خاص پام وکم.